Höskuldur Ólafsson bankastjóri Arion banka hefur sagt starfi sínu lausu frá og með næstu mánaðamótum hann hefur stýrt bankanum í níu ár að minnsta kosti þrjú einhverf börn sækja ekki nám í grunnskóla um þessar mundir því hvorki þau né skólinn geta tekist á við það móðir ellefu ára stúlku er gáttuð á úrræðaleysinu

því að

stofnandi Wikileaks verði framseldur hann á yfir höfði sér fangelsisdóm í Bretlandi landeigendur við telja að alþjóðleg stórskipahöfn þar verði óásættanlegt inngrip í náttúruna talsmenn verkefnisins segjast vilja stíga varlega til jarðar og vonast eftir sátt um verkefnið Höskuldur h Ólafsson bankastjóri Arion banka hefur sagt starfi sínu lausu VO stjórn bankans og Höskuldur hafa komist að samkomulagi um að hann sinni starfinu fram til næstu mánaðamóta þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum Höskuldur var ráðinn bankastjóri árið tvö þúsund og tíu og hefur því stýrt bankanum í níu ár afkoma bankans á síðasta ári var undir væntingum en bankinn tapaði þremur milljörðum vegna gjaldþrots Primera

og líklegt þykir

bankinn þurfi að afskrifa tæpa tvo milljarða vegna gjaldþrots WOW

þá tapaði bankinn tæpum fimm milljörðum vegna United Silicon að minnsta kosti þrjú börn með einhverfu eru ekki í grunnskóla því hvorki þau né skólinn geta tekist á við það móðir ellefu ára stúlku sem grunnskóli hennar treystir

sér ekki til að hafa segir að úrræðin séu engin og margra vikna bið

að komast á fund

hjá Barna og unglingageðdeild Landspítalans erfiðleikar einhverfra í skóla eru ekki einsdæmi en það eru fá einhverf börn sem hreinlega eru ekki í skóla

í augnablikinu eru tvær stúlkur og einn drengur sem ég veit af það eiga öll börn rétt á námi við hæfi í sínum heimaskóla en svo er það spurning skólinn geti tekið á móti þeim ef það skortir starfsfólk með þekkingu eða aðstaðan er ekki til staðar sem hentar þeim börnum Sigrún segir að svona mál séu á hendi margra ráðuneyta og að það vanti að þau vinni saman Hrönn Sveinsdóttir skrifaði Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra opið bréf þar sem hún segir ellefu ára dóttur sína nú hvorki fá skólavist né meðferð fullreynt var fyrir nokkrum dögum með veru hennar í skólanum og foreldrarnir hafa þegar farið á nokkra fundi á BUGL barna

Landspítalans við vitum ekki

hvert hún á að fara núna við vitum bara að hún er á biðlista þangað til þurfum við að geyma hana við vitum ekkert hvað við vitum bara að það verður fundur fimmta maí um hvar hún sé á biðlistanum en hún getur ekki verið í sínum grunnskóla lengur nei og ég vil taka það fram að grunnskólinn hefur reynst okkur mjög vel hrönn segir að erfiðara sé með stúlkur en drengi þær greinist seinna og passi ekki

inn í þetta dæmigerða

þau foreldrarnir séu búin að velkjast um í geðheilbrigðiskerfinu síðan stúlkan var fimm ára en komust fyrst að því fyrir ári að hún væri einhverf við séum með fyrstu einhverfu ellefu ára stúlkuna á Íslandi og það veit enginn hvað á að gera hjá BUGL hafi hún fengið ráðleggingar og leiðbeiningar en engin bein inngrip eða sálfræðilegan stuðning var þeim sagt að væri bara fyrir börn sem reynt hefðu að svipta sig lífi en þau væru svo send heim eftir einn til tvo daga

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur talað við Hrönn og ráðuneyti hennar er að láta athuga málið forysta breska Verkamannaflokksins vill að Bretar hafni því að

tefja málaferlin í von um að Verkamannaflokkurinn komist til valda julian Assange var handtekinn í sendiráði Ekvadors í Lundúnum í gær en þar hefur hann dvalið í tæp sjö ár til að komast hjá framsali til Svíþjóðar hann er nú í haldi í

fangelsinu í Lundúnum en bandarísk yfirvöld vilja fá hann framseldan tekist var á um það í breska þinginu

í morgun hvort Bretar ættu að verða við þeirri kröfu búist er við að Assange verði dæmdur í tólf mánaða fangelsi fyrir að halda til í sendiráðinu eftir að hann var leystur úr haldi gegn tryggingu en því máli gæti einnig lokið með sektargreiðslu þá er enn óvíst um frekari málaferli í Svíþjóð en framsalsbeiðni Bandaríkjanna verður tekin fyrir í byrjun maí

segist aldrei munu sætta sig við stórskipahöfn í firðinum sveitarstjóri Langanesbyggðar vonast þó eftir sátt við landeigendur og segir að í kjölfar undirritunar samninga um verkefnið verði öll samskipti við þá mun markvissari

hafa frá upphafi komið fram gagnrýnisraddir þar sem alþjóðleg stórskipahöfn á þessum stað er talin óásættanlegt inngrip í náttúruna landeigendur við Finnafjörð og Bakkaflóa hafa gagnrýnt þetta verkefni frá upphafi þeir telja að sú mikla starfsemi og gríðarlega uppbygging sem fylgi stórskipahöfn passi engan veginn við búsetuna hér á þessu svæði

bæði út af landinu og fiskimiðunum og dýralífinu bara

í heild sinni og Reimar kvartar yfir því hve illa verkefnið hafi verið kynnt landeigendum við

sveitarstjóri Langanesbyggðar segist skilja þá gagnrýni síðan ég kom að þessu þá hefur verið töluvert samtal við landeigendur að við höfum

kannski ekki haft neitt um að semja þannig að við

í þessi stöðu að uppfræða fólk eftir því sem hlutir hafa gerst í kjölfar stofnunar tveggja félaga um þróun og rekstur hafnarinnar muni þetta breytast samskiptin verði nú markvissari reimar telur það jákvætt þótt hann efist reyndar um árangurinn jú menn hljóta að hlusta á

ekkert endilega með þessu ég vona innilega að við getum gert landeigendur sátta og ég vona innilega að við náum að búa þannig um hnúta að þeir fari frá borðinu ánægðir mikilvægast er að gefa lyfið börnum til að fyrirbyggja framgang sjúkdómsins segir forsprakki rannsóknar á lyfi sem ætlað er að hægja á framgangi

heilablæðingar arfgeng heilablæðing er séríslenskur erfðasjúkdómur og þeir sem eru með hann bera stökkbreytt gen stökkbreytingin veldur því að prótínin verða mjög óstöðug og safnast

æðum arfbera og

getur leitt til og endanum heilablæðingar hjá

lyfið er kallað

að lyfið getur klofið þessar tengingar þótt vonast sé til að lyfið geti hægt á framgangi sjúkdómsins þá er ekki víst að það geti komið í veg

skemmda sem hafa nú þegar orðið en það sem er mest mikilvægast er

að gefa lyfið börnum sem eru ekki komnar

með útfellingar og þá algjörlega komið í veg fyrir að þau með sér þennan sjúkdóm Hákon segir að það séu ákveðin líkindi með

arfgengri heilablæðingu og Alzheimers sjúkdómnum mekanisminn bak við þetta

þetta stökkbreytta gen þá skeður þetta miklu miklu hraðar ætlarðu að

kærunefnd útlendingamála hefur úrskurðað að Safari fjölskyldan sem börn í Hagaskóla söfnuðu undirskriftum fyrir í síðasta mánuði fái ekki alþjóðlega vernd hér á landi lögmaður fjölskyldunnar segir málinu ekki lokið

kærunefndar fær að standa bæði var óskað eftir frestun réttaráhrifa og beðið um að málið yrði tekið fyrir á ný báðum kröfum var hafnað máli þessu er er ekki lokið það eru dómstólar sem eiga

við munum stefna íslenska ríkinu og krefjast ógildingar á ákvörðunum stjórnvalda í þessu máli skólafélagar

í Hagaskóla í Reykjavík söfnuðu á sjöunda þúsund undirskriftum til stuðnings fjölskyldunni og færðu formanni kærunefndar útlendingamála og dómsmálaráðherra í rökstuðningi kærunefndarinnar segir að ekkert bendi til þess að fjölskyldan hafi myndað sterkari tengsl við Ísland en Grikkland Magnús Davíð segir

með ólíkindum að kærunefndin haldi þessu fram

sem kærunefndin hefur fjallað um er meðal annars vísað til undirskriftalistans í úrskurðinum segir að ekki hafi verið hægt að byggja niðurstöðu á undirskriftalistanum og það að vísa fólkinu aftur til Grikklands feli ekki í sér ómannúðlega eða vanvirðandi

meðferð ja það er auðvitað þannig að það liggja fyrir fjöldi skýrsla alþjóðlegra stofnana um ástandið í Grikklandi hvað varðar hælisleitendur og það ástand þannig að þau eru að fara í óvissar og erfiðar aðstæður þar í landi ef verður á endanum niðurstaðan einn helsti baráttumaður fyrir úrsögn Breta úr Evrópusambandinu stofnaði í dag nýjan stjórnmálaflokk Brexit flokkinn sagði skilið við breska Sjálfstæðisflokkinn fyrir áramót hann hefur átt sæti á Evrópuþinginu með stuttum hléum frá tvö þúsund og sex og barist á þeim

vettvangi fyrir því að Bretar slitu tengslin við Evrópusambandið forsvarsmenn segja að stofnun flokksins þjóni aðeins þeim tilgangi að halda sæti

kosið verður til Evrópuþingsins tuttugasta og þriðja maí Bretar neyðast líklega til að taka þátt og

segir mikið undir í þessum kosningum

ekki alltaf vinsælar en geta verið nauðsynlegar segir bæjarstjórinn í Fjallabyggð hátt í sjö hundruð milljóna króna framkvæmdum við malbikun fráveitu og vatnsveitu er að ljúka yfirvöld í Fjallabyggð mörkuðu þá stefnu tvö þúsund og fimmtán að heilleggja malbik í stað

eru algengar hér á landi bútasaumurinn kostar fjórfalt meira heldur en heillögnin yfir þannig að það er mjög einfalt reikningsdæmi og svo er hægt að gera langtum meira nú er ýmist búið eða verið að ljúka malbikun á stórum hluta gatna á Siglufirði og Ólafsfirði Gunnar segir að eftir sjö átta ár þurfi að leggja yfir aftur til að halda götunum við þar að auki hafa vatnslagnir verið endurnýjaðar og vatnsból gerð öruggari á þessu ári lýkur svo að mestu langþráðum fráveituframkvæmdum það er að endurnýja

byggja brunna með fyrsta stigs hreinsun og lengja útrásir út í viðtaka Gunnar segir þetta stærsta umhverfismál sveitarfélagsins það er ekki gaman hérna í höfnunum hjá okkur að horfa á koma fljótandi hér inn við matvælaframleiðslu en þessar framkvæmdir kosta sitt sex hundruð sextíu og átta milljónir króna á fimm árum sem eru miklir peningar fyrir tvö þúsund manna sveitarfélag

séu allir sáttir við þessa forgangsröðun ég átta mig ekki á því en þetta eru náttúrulega framkvæmdir sem eru nauðsynlegar og

umhverfismál númer eitt í þessu samfélagi ég þekki það úr stjórnmálum að framkvæmdir sem eru neðanjarðar eru ekki voðalega vinsælar hjá stjórnmálamönnum en í þessu tilviki er þetta lífsnauðsynlegt og mjög góð fjárfesting fyrir þetta sveitarfélag til framtíðar ákveðinn mínútufjöldi er ekki besta leiðin til að stjórna

barna segir sérfræðingur hjá embætti landlæknis það skipti máli til hvers skjárinn sé notaður og mikilvægt að notandinn stjórni skjánum en ekki öfugt

í Breiðholti standa fyrir átaki til að vekja fólk til umhugsunar um barna og verður með leiðbeiningum dreift á heimili allra barna á höfuðborgarsvæðinu einnig er búið að koma upp vefsíðunni

að skammta börnunum mínútur eftir aldri mig langar að byrja

foreldrar séu að huga að

við erum hópur fagaðila sem hefur verið að horfa á þetta og skoða rannsóknir síðasta árið og vorum að gefa út skjáviðmið fræðin segja að það sé ekki heppilegast ekki heppilegast að í okkar viðmiðunum er lögð mikil áhersla á að foreldrar eru fyrirmyndir og það skipti miklu máli að foreldrar taki alvarlega hvað börnin eru að gera fyrir framan skjáinn og kannski

að skoða bara er skjárinn að trufla heilbrigt líferni er hann að trufla svefninn er hann að koma í veg fyrir hreyfingu og félagsleg samskipti við aðra og og er skjárinn að koma í veg fyrir samskipti milli foreldra og barna Dóra segir það skipta máli hvort skjátíminn sé nýttur í að læra eða eitthvað annað gagnlegt eða að spila ofbeldisfulla leiki landlæknir Umboðsmaður barna Landspítalinn Barnaheill Heimili og skóli SAFT og heilsugæslan hafa gefið út leiðbeiningar um hvernig hægt er að nálgast þessi mál í fréttum í gær var talað við nemendur í unglingadeild grunnskóla þar sem kom í ljós að

þeirra var töluvert meiri en ráðlegt

var nú áhugavert að heyra í ungmennunum sem þið rædduð við í gær að mörgum fannst bara jákvætt að

að taka skjáinn frá og þau voru að eiga meira af jákvæðum samskiptum hvert við annað skilaboðin eru í raun einföld það er mikilvægt að

stjórnir símanum eða skjánum en ekki að síminn eða skjárinn stjórni þér gröftur Dýrafjarðarganga er á lokametrunum síðasta færa ganganna verður sprengd í kvöld Halla Ólafsdóttir er í Dýrafirði

hvenær er von á því að náð verði saman fyrst við vorum byrjaðir var ekki hægt að hætta við þið betri heilsa og samgöngur tengir saman Vestfirðina verklok eru áætluð haustið tvö þúsund og tuttugu

í Helsinki fær um tíu þúsund gesti á dag vinsældirnar urðu til þess að bækur sárvantaði sárvantar á safnið en þar eru líka ýmsar græjur sem bæta fyrir

bókasafnið Oodi var opnað í tengslum við mikil hátíðahöld í desember í fyrra þegar Finnar fögnuðu hundrað ára sjálfstæðisafmæli byggingin er sérstaklega glæsileg en hún kostaði sitt jafnvirði rúmlega þrettán milljarða íslenskra króna hún stendur gegnt

í miðborginni er á þremur hæðum og hönnunin hefur vakið mikla lukku bókasafnið var opnað í byrjun desember og hefur notið mikilla vinsælda síðan svo mikilla raunar að sumar hillurnar eru alveg galtómar og bókasafn er ekki alveg réttnefni til þess að lýsa

þessu þetta er miklu heldur félagsmiðstöð eða skemmtigarður bæði fyrir börn og fullorðna auk hefðbundinna er lítill bíósalur á safninu kaffihús og fundar og til útleigu þá er alltaf setið um en ungt fólk í miðborginni býr þröngt og gefst hér kostur á að gera við fötin sín bætur eða annað geta þau jafnvel útbúið í segir að þessar miklu vinsældir hafi komið á óvart en nú sé búið að bregðast við panta fleiri bækur og bæta við starfsfólki hún segir gott til þess að vita að lestur og sé alls ekki á undanhaldi í Finnlandi fylgir meiri úrkoma með þessu einnig

Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir

Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta segir að liðið vilji bæta fyrir afskaplega leiðinlegt tap gegn Norður Makedóníu á miðvikudag

liðin mætast aftur á sunnudag úrslitin á Evrópumótinu í fjölþraut fóru fram í í dag spennan var mikil í karla og kvennaflokki og í golfi er hafið á Augusta National vellinum í Georgíu kylfingar sýndu frábær tilþrif á fyrsta hringnum í gær

Höskuldur Ólafsson bankastjóri Arion banka hefur sagt starfi sínu lausu frá og með næstu mánaðamótum hann hefur stýrt bankanum í níu ár að minnsta kosti þrjú einhverf börn sækja ekki nám í grunnskóla um þessar mundir því hvorki þau né skólinn geta tekist á við það móðir ellefu ára stúlku er gáttuð á úrræðaleysinu landeigendur við telja að alþjóðleg stórskipahöfn þar verði óásættanlegt inngrip í náttúruna talsmenn verkefnisins segjast vilja stíga varlega til jarðar og vonast eftir sátt um verkefnið þessum fréttatíma er lokið fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á ruv punktur is takk fyrir samfylgdina